<hesitation> bakabugha ambu hane ebyalya ebyowangalya ewabya iwanginathoka eri'buuka lhuba iwabya isiwangabirirwabirirwa kutsi iwabya ighunawithe amaghezi. Bakabugha ambu ambu omundu amabya akalya amooli, akabya mughezi kwesi eribuuka liwe, akabya inanginibuuka. Ne'erihere, abandu bakabugha ambu omundu amalya amahere, akabya mughezi. Ebyo byengowa a'bandu bakabugha nge'ebyalya ebyangayamba omundu erikuula omwo'bwongo, nerithunga amaghe.